fomban-dreo Gresy àby io zey mankalaza mankalaza taôno aniversera in̈y isaka taôna. Abôaka eo misy misy Karazan̈a kafe zey koa figahan-dreo ten̈a spesialy ndreo Gresy eky edy raha zey. Tsinjaka koa, tsinjaka izen̈y koa raha mampalaza reo koa.